Makanannya yang bikin sesek napas. Ya, ngaruhnya sih kebakalan kelambung ya. Kalo kelambung itu sensitifnya mah ngaruhnya. Kadang-kadang dari makanan loh, kebanyakan makan pedas yang level sampai dua belas tuh. Gue bingung sama perempuan perempuan sekarang tuh, itu sampai level. Kadang-kadang gue liat juga di tahu gejerot, sampe cabe seratus. Dia gak tau, dia nangis ya tukang. Tahu gejerot, cabe sekarang, gue dengar harganya serratus tiga puluh ribu se kilo. Lu pesen seratus biji tuh, cabe bang, cabai seratus. Gue bingung, dia tuh tukangnya tahu gejerot bisa nangis, belanjanya gimana dia. Gue gak ngerti dah. Kadang-kadang lu makan namanya, gue pikir lu makan cabe bukan makan tahu. Ya itu, kadang-kadang mereka gak tau tuh, bakalan bikin lambung lu gak jelas. Bisa juga tuh kalo misalnya lambung nih, sampe nyeri. Lu bakalan sesek, gue yakin itu. Gue pernah ngerasain juga masalahnya, tapi gue gak disitu, dari kopi. Kadang-kadang tuh, gue gak sadar, gue belum makan, gue minum tuh kopi, sehari bisa empat gelas. Tiba-tiba, gue lagi turun, kok gue ngap ngapan gimpi kagak, apa kagak. Tiba-tiba ngap ngapan. Wah, ini gak jelas nih, gue rasain. Gue rasa bukan makan aja, kopi juga ngaruh. Lambung, bisa bikin sesek napas.